د سویلي افریقا پخلی د څو قومونو ګډه آیینه ده. دا پخلی د افریقایي، اروپایي او آسیایي اغېزو ترکیب لري. بووري‌وورز، چې یو ډول مساله‌دار ساسیج دی، ډېر مشهور خواړه دي. بابوټي یو بل دودیز خواړه دي چې له غوښې، انګورو او مصالحو جوړېږي